Ɓurani kam ko wonde ganndo mawɗo e diine wonde ñeeño mawɗo. Goonga ne ñeeñal ina moƴƴi kono miin hoore am <hesitation> ganndal ɓurani kam. Tawa mbeɗa waawi sosde huunde nafoore renndo.